Laiso bajo uolubu hado, uolubu hayeswe umatore, namu kalawai, aman ni saure tebe, doa waluwan hado, hayeswe umatore, latta ade ita, taha ahafa, taha hultira, taha adiuna. Inden toa waluwan boku, waluwata patukularu wiki tewe bia waluwan taman, bani valete doa usta hultirol, taha hultiru sam, imbe umpana mai.